والله أنا من وجهة نظري نركز على النمو الاقتصادي و نشوفوا ازاي و ندرس علوم الاقتصاد و نفهم الدنيا صح علشان نساعد البلد أن هي تقوم، النمو المناخي مهم جداً ، و التركيز عليه بردوا هيساعد اننا بردوا نطوروا ف البلد بس التركيز الأكبر على النمو الاقتصادي هيخلي فيه تحسن